Israel kaŋum dun ana wula ana ɓuuba, wulaare muuɗun e ɓuuɓol muuɗun a wama wide ana yaada. Mutal maɓɓe naange wakkatiiji non neɗɗo waawi wiide waɗa saatu e saatu law, jamma ɓuri ñalawma juutde.